A mi a m'piazerìa suné la chitarra perché al e ün strumento müzical ch'a m'pias e pöi a m'pias anche tantu cum a sun-a, mentre ël pianoforte secund mi al e pi al e pi dificil da suné e sai pa da che part encumensé